Oimeko mopeti guirarai jare guirake reta jaenungavi mopeti guira pelicano jei supeva täta ipuere oyapi vaera ojo ojakapumi rai ogueyi ivategui jare ojakapumirai ipe jare kurai guinoe jare guiraja jevae jou vaera, täta jeia kua guira jare oipi jare guiraja jae jokua täta jeia kua guira jokua peguara